الوظيفه اللي الواحد خيكون مش كويس فيها هي التمثيل لان الواحد مبيعرفش يمثل، كل اللي حوا بيظهر علي طول، علي الشاشه علي الوش، انما لو حاولت تمثل وتظهر غير اللي جواك مش هتعرف، لان اللي حوا لازم كدا كدا يظهر، فيه ناس قليله اللي كويسه في حوار التمثيل دا، حتي عشان كدا المفروض في المحاكم مبيعترفوش بشهادتهم.